نجم نبقى قاسة نفس تحت الماء عشرة ثواني مما نعد من واحد لعشرة ساعات نجم بعد التمرين بشوية هيك أيامات نوصل للخمستاش أما مش أكثر من هيك هيك الحقيقة مانيش شخص ياسر ينجم يشد النفس لا تحت الماء لا فوق الماء في الحالات كل ما نجمش ياسر نشد نفس في صعب نحس روحي تخنجد وصيم عشان نجم.